أعتقد أن حفظ القصائد بيكون قائم فى المرتبة الأولى على ميول هذا الطفل، إنه هل إنت حابب إنك تلقى قصيدة فاا- تحفظها ولا أنك ما تبى هاى القصة من الأساس، إنه ما بيحفظ قصايد ما مو من هواياتى قراية القصيدة أو الشعر، هذا بيعتمد على ميول الطفل فمو لآ زم نجبره على هيك شغلة.